मुइलाइ चाइ मेरो सस्कृतिका बहुत प्रकार का खानेकुरा, परिकार हरु मन पड्डान । जसो लौन, सेल, बट्कु, पुरि, खिर, आदि इत्यादि कुरा चाइ मुइलाइ धेरै मन पड्डान ।